Uhi, oha, othra, unyi, offin, fuha, fute, funyi okhpo, khpoakyin, khpoaha, khpo athra, khpoanyi, khpoatno, khpoaffin, khpoafuha, khpoafute, khpoafunyi, ekhpeha, khpeha lakyin, khpeha la ha, khepeha la thra, khpeha la nyi, khpeha latŋo, khpeha lafin, khpeha la fuha. khpeha la fute, khpeha la funyi, ekhpethra <hesitation> khpenyi, khpethra, khpeny, khpethra la kyin, khpethra la ha, khpethra la thra khpethra la nyi, khpethra la tŋo, khpethra laffin khpethra la fuha, khpethra la fute, khpethra la funyi, ekhpenyi, khpenyi la kyin, khpenyila ha, khpenyilathra, khpenyi la nyi, khpenyi la atŋo, khpenyi laffin, khpenyi la fuha, khpenyi la fute, khpenyi la funyi, ekhpoetŋo, khpetŋo la kyin, khpetŋo la ha, khpetŋo la thra, khpetŋo la nyi, khpetŋo la tŋo, khpetŋo laffin, khpetŋo la fuha, khpetŋo la fute, khpetŋo la funyi, ekhpoeffin. Khpefin la kyin, khpefin la ha, khpefin la thra, khpefin la nyi, khpefin la tyo, khpefin la fin, khpefin la fuha, khpefin la fute, khpefin la funyi, ekhpe ekhpefuha, khpefuha la kyin, khpefuha la ha, khpefuha la thra, khpefuha la nyi, khpefuha la tŋo, khpefuha la fin, khpefuha la khpefuha la fute, khpefuha la funyi, ekhpefute, khpefute la kyin, khpefute la ha, khpefute la thra, khpefute la <noise> nyi, khpefute la <hesitation> tŋo, khpefute la fin, khpefute la fuha. khpefute la fute, khpefute la funyi, ekhpefunyi, khpefunyi la kyin, khpefunyi la ha, khpefunyi la thra, khpefunyi la nyi, khpefunyi la tŋo, khpefunyi la fin, khpefunyi la fuha, khpefunyi la fute, khpefunyi la funyi, edari.